L'é za tanto aveighene di amixi. Pe formâ un gruppo, penso che ghe deve ëse un interesse in commun ò unn'idea. O gruppo o siaiâ eterogeneo quande ghe son figgi e figgette, vegi e zoeni, gianchi e moi, con diverso carattere, diversa religion, de paixi de proveniensa opure ninte de tutto questo.